Iyana pabbottingengna tau Ogiq e, nisseng manengni tauwe iyena nissengnge kedda matanre panaikna. Padahal iyaro doiq panaikna, doiq menreq e, iyatona napake tauwe mabbalanca, iyamaneng elo dipake mappabbotting. Mulai dekoranna, bajunna, anreanna, iyamaneng dipake doiq menreq e. Pabbottingngeng naeloki tauwe, iyena e maroaq e malebbi. <hesitation> Engkatona diase botting madeceng. Tania botting nasaba engka sala-sala. Naikia taniama iyaro pentingnge. Nasaba, narekko mappabbottikkiq, maroaq, maega tau loka- <hesitation> maega tau pole mabela tulungngi jama-jamang, engka tulungngi meqbuq beppa, dekoranna, iyemanenna naeloki tauwe mappabboting. Pabbotting naeloki e maroaq e, na malebbiq. Madecengtopa ananak eloq e dipabbotting.